حيواني الاليف المفضل هو البلبل ، البلبل يكون حيوان ذكي كلش ، وعندو قابلية يتعلم ويحكي كلمات ، لأن مرات اقعد اعلمو كلمات وهو يسمعني ويردد وغاي ، وهمين صوتو حلو من يغرد ، ودائماً من اجي عالبيت يغشعني ويجي من القفص مالتو ويقف على كتفي.